La papahqanik ke nakab'anam cha wehchin la kotaq chikop este maas activo wula re' la la miis porke la sa miis nka'aya chaq'ab' entoces reh nrisik la riwa' va porke reh panq'iij nwura entonces sa miis mas ke todo sa miis porke ya reh nriqap nrila' qa' nrik'uxum nrib'an aprovechar la aq'ab' reh nrik'uxum juntz'ip reh k'uxb'al riwa' ya ke pan q'iij tah mood nrisik k'uxb'al wa'ak porke aveces nkich'ey cha va entonces sa miis pienso are' re' nrisik' sa k'uxb'al riwa' pero reh chaq'ab'